Uvi iyalɛ nalɛ wukekpletʋ alɛ kʋ ʋkavi iyalɛ nɛla ɛxaya nʋ yani yalɛ ʋkpamʋa ʋbawlaɛsɛdʋ anɛ ibekele ku inyaza ɔbabʋɛ kami ibaza mʋani nʋ ami ʋfiwani ufidzawani nʋa ibaza mʋani mikawalɛ ibekele mʋani kibayɛkʋ kufɔ naza awʋ ɔnʋvʋ wani dzuklɔ anɛ sojani ayɔ vʋni wʋfɔnaza nawlɛsɛ dʋ wʋevʋ mʋani kɔbaxa alɔ kawʋ wekele mʋani kɔbaxalɔ kawʋ ʋfɔnazɔ tatu ɛsɛ wani la ɛ aniyalɛ di ɔdʋ nafɔne sili ɛku kayi nafɔ nesili kayi tatu ɛsɛ wani alo tatu alɛli ayʋ ɔdʋɛ wakadʋ alali duila go wakaza kpɔdʋ kʋ wʋkaɣa awʋ ɛfʋza awʋfi dʋnʋ wani anɛku wʋbaza kɔbabʋɛ la awʋ inyeza anʋtɔbaza anidza ɔluwiniɛla ɔwlɛ ɛku aniɣlabiniwlɛ ɛkʋla nifɔ nakɔsu ayɛkʋwlɛ nafɔ nawayi ɛdiɛ bʋakʋ neyie yadʋ. Awɛ eya wɔzɔ kpɔdʋ nʋ ɛfʋ yawɛ ʋwlɛsɛdʋ idʋ ɛdi kadʋ ma ɛdi, idʋ ɛdi kama iwama une ka basɛ kɔbabʋɛ anɛ kɔbazɛ atamiɛtʋ kɔbabʋɛ nɛ kabazɛ ivlitsɛ kabaxa ɛkʋ nayili kalɔ kɔbabʋɛ kama iwama iwama alɛ kaba mʋnʋ alʋ nɛkabaxɛ ɛsɛ nʋ alʋsɛ anɛ kɔbaxɛsɛ nʋ ɔlʋwini anɛ kɔba xɛsɛ nevidze iwama, awɛya ɛkʋwele ɛkʋsili idetsi ɔkpɔ iwama zakpɔdʋ nafɔna wama tɔluna wani.